In uvi uu ni kɨmi ꞌu ñu úꞌxea ɨn úꞌxi xɨxn uꞌxɨ kɨmí xxéun xé uvi xé uunni xé un kɨmi óko óko uɨn óko uvi oko uu ni okoo kɨmi okoꞌun oko íñu óko uꞌxe ko uun na kóko xi ko xɨɨn koxví okxn okoɨkɨmi oko uꞌun oko i xɨ xɨɨn a koxuvi oko xuni ɨn uvi diíko uvi díko ɨɨn uvi diko ūvi uvi diko uni uvi diko kɨ̄mí d uꞌun uvi dikō iñu uvidiko uꞌxe vdiko uun ina v dikō ɨɨn uvi dikō uꞌxi uvi diko xɨɨn uvi dik uxuví uvi dikouxuni u.